که تاسو يو نوی ښار جوړ کړی نو لومړی به پکې روغتون جوړ کړی، ښونځی که پارک ولې؟

که ټوله خلک يو شان وای، يو ډول قد او قواره، او يو شان فکر او ذوق، نو ژوند په څنګه رنګ درلود؟

ځيني خلک وايي تعلیم مهم دی ځيني وايي پیسي ستاسو نظر څه دی که یې د دلایلو وویاست

که خبرې کوې، نو خبرې به کېږي، خو که خبرې نه کوې، بيا هم خبرې کېږي.

ستاسو په سيمې کي کومي مېوې پيدا کېږي او ستاسو د خوښي مېوه کومه يوه ده

که انسان احساسات نه درلودلی ژوند به څنګه وائی؟

ولي تر پنځه ويشت کلونو ټيټ پښتانه ځوانان داسي افراطي او ساده وي، څه وکړو چي دوی ته لږ عقل ور زده کړو؟

که تاسې د خپلې سیمې او تاریخي ځای او زیارت چا ته ورپیژنئ، د کوم ځای نوم اخلئ او څه ځانګړتیاوې لري؟

که د هيواد په اقتصادي وده او پرمختیا کې د ټولنيزو او طبيعي بيلا بيلو عواملو اغيزه په تېره بيا د صنايعو وده او پرمختګ کې وڅېړو ،وبه ليدل شيوبه ليدل شي چې د هيواد د صنعتي کیدو لپاره ډيره ښه زمينه شته،

که تاسي راتلونکي وخت ته سفر کولای سوای، نو کوم وخت ته به ځئ؟ او ولي؟

د‌کتاب لوستل لويي ګټې لري هم ذهن قوي کوي او هم علم زياتيږي ورسره

که ټکنالوژي موږ ته دا وړتيا راکوي چي خپل ذهن په کمپيوټر کي اپلوډ کړو او ژوند وکړو تاسي به دا وکړئ که نه ولي يا ولي نه

که … که يو خوب دې رښتيا کيږي، نو غواړې کوم خوب دې رښتيا سي او ولې؟

د لمر راختلو منظره ډېره ښکلې ده ، که د لمر پرېوتلو ولې ؟

په بازار کې د سودا اخستلو پر مهال چنې وهل يو دود دی، دا کار شه دی ؟ که وخت ضائع کول دی؟ دليل ئې واضح کړئ!

ستاسي په سيمه کي خلګ کوم خواړه پخوي او ستاسو کوم خواړه خوښيږي

که ستاسې سره د یو تاریخي شخصیت سره د لیدنې او خبرو کولو موقع درکول شي . څوک به وي او څه پوښتنه ځینې کوئ؟

که تاسي د خپل ژوند کیسه د یو کتاب په بڼه لیکي، نو عنوان به يي سه وي او ولي

د جرګې سیستم څنګه کار کوي او ولې خلک په محکمو کې د دعوې پر ځاې جرګو ته ترجیح ورکوي.

د جرګې سسټم څنګه کار کوي او ولې خلک په محکمو کې د دعوې پر جرګو ته ترجيح ورکوي؟

تاسو په سېمه کی خلک کوم خواړه پخوي، او ستا کوم خواړه خوښيږي ؟